मुई, मधमाशी जे अस्तात असल्या किडिंची वसहत जी आस्ता तेंका एक मार्ग दाखवप तेंची एक राणी आस्ता। तिचा मुख्य काम म्हुटल्यार ताट्या घालप, तेंचा वस्ती ची संख्या वाढता काय ना हेची चौकशी करीत रवप, आणि त वस्ती जी आसा तेंचा काम आस्ता अण्ण सोडून हडप, घोड बांडप, राणी आणि पिलांची रक्षा करप, आणि एकंदर त सगल्या वस्ती ची आपण बर्या बशेन रक्षा करतात।